सबिन्ग् क्रिम् दरि ब सुलि कतर् खमयत् स्किन्नोक् हम्पुर्न कोरि बोलोइ, स्किन्नोक् मने थे सोफ्त् कोरि बोलोइ बेबहर् कोर होइ। इअत् क्सुलै थक उपदन् थगे, जिये सुलिबुर् कुमोल् कोरि तुले, अरु रेजोररे क्सहजे कति बोलोइ क्सहै होइ। लोगो ते स्किन्नोक् इ बने तेहेरि होबो नि दिए, कतिबो नि दिए, रेजोररे क्सहै ते गोहोनि होअत् कमयि दिए। भने रेजोर्कोन् जितिअ नेगे सोलुअ जये, जोदि सबिन्ग् क्रिम् न लोगौन्, तेते य रेजोर्कोन् नने अत्कि अत्कि जये। सबिन्ग् क्रिम् लोगले पुर लहे के गुसि जये। जिये स्किन्न् दर् ब होअर् पुर रोख कोरे। हेइ जि होकोले रेजोर् खोर्बो कोरे, तओन् लोगोर् बबे सबिन्ग् क्रिम् दोर्करि बोहुत् होइ।